Kyↄrↄng imi shim in nye icawa-in shim in ret kawa fɛ in da ya iye ni tsosok na nama. In da tegak ashi ki in shim in nye ifi ya nɛ name kyɛk ni tsosok, in da tegak ashi, ki in tegak ashi, in gyara, in nye ica gam hom, ica cawa me in da tas ide gyɛt, in tegak ashi, ki in tegak ashi fes na kanang ide, ki in kanɛng ica gɛm e ni in tsi di orok na yɛt ashi me. Ki in di orok nɛyet ashi, in di kit e kurong, ama fɛ ashi mi fes in di kok in da ret. Ki in ret ide, iben, ashi me gang kpaf in da ceneng, ki in ceneng, in da shan a, in da sok name in da te ni rong, ki in de name ni rong, ni in sok a jacakar i di ki tsɛk in di orok ayɛt e ki in di korok ajancɛka ↄng a yɛt e. Ni in benen a rↄtst ni in di te, ki in di te ni in be ni ntↄk ni in di ten a name me ↄng ni inceneng. In kanang name yↄng ben ni inceneng inɛ. Kin ceneng name me in da be ni tsosok, nkpe itsosok, ki in be ni nkpe itsosok e ni intes, in da tes nayak e ni itsɛn kong fɛ ba diki ya, kɛ ba bↄ kawa me ba tene nitsɛn, ni inbↄ name me ni in di te naton e, ni in be ni tsosok e yↄng ni in di te naton e. Kuyↄng ↄng ku gan ↄng nɛ bay a yↄng. Ifɛ faa, kin shim nye nayↄng fɛ in da moon nkyↄrↄk e ayɛt nayak e, ayɛt a in diki moon ndok ining e ayɛt a, ayɛt a cawa me na ta me in da be na a mashing, in da sok kadonong in da fɛp kurong, ni ki sak kadonong. Kin sak kadonong ni rong, ni in be na mashing. Indi korok adonong e. kin di korok a mashing, nin be nɛ-nin be nɛ jankakar ni in di tsɛk, ni indi te yɛt nama me. Kin di te ayɛt name me ni in be ni hywɛ ining nin kↄↄ ide ki in da tsɛk ayi ni in di korok ayɛt name me. Ki in di korok azↄng ayɛt name me, in da kanang, in da kanang kin kanang ihywɛ ining e ayɛt nama me iben na bↄ ashi in di ten a donong e. kin di te ashi ayɛt name nasang e, ayɛt amashing e ni in be ni shɛrɛp ndok e kong nin di korok. In be ni ndok e, arↄtↄt e ni ntↄk e, ni izos, ikyɛng ↄng fɛ ba di ki tes ngma-ngma in di ki korok azↄng ayɛt ashi me. Kɛ ashi me afes, nret ashi me kong a fes, ni in kanang, in kanang icawa me ni in bin di korok ayɛt ashi me nↄng in da ret. Ki in ret in ret, in ret-in ret, icawa ben ashi me fuk gyat. Na bↄ in tin sok a jancakar e akak in ban tsɛɛt in di te naton e kong, nↄng ad ate hywolol e. <noise> ki in di te, ni in ceneng kong ni in kabasa kong, naba ya. Kin gang ayↄng, ki in shim innye afɛ ining, tↄ imɛ da tsin, in da shan ihywɛ, ihywɛ ining e ni in be na name me in da te nirong na tsin kↄↄ ihywɛ ining e. ki in te name ni rong ni in di korok, ama fi imi ret ina na mi te-ihywɛ ining e mi been gyɛt fi in da mom, nↄng in da bin korok nayɛt name kong in di ki tes ndok ining e zↄng ayɛt e ba, in da ret, in de ret, in da ret, kɛ ashi me fuk gyat, ining e been ni inceneng, ining ↄng ibeen ↄng, in da tin be na kadonong in bin te nirↄng in di kit e ashi, nↄng in da ret ashi, kɛ ashi fes wash-wash ni mi ne ni in sok ica gam ni in sok i-icawa me ni in kanang, ni in kanang, in turung azɛk e ki in turung a zɛk e in kanang iye gyat ni in be en kong. . Kɛ kadonong e fes ba, ni mi tin sok icawa me in di korok. Ki in di korok nↄng in da ki tes kurong. In da te ashi me kpaf fi di ki nye nↄng in da ret iye ikan nek iyet ifi ining. In yↄng in da ret, in da ret in da ret, in da ret. In da fin fok iye imi been, ashi me mi fuk gyat jↄrↄ fɛ ba da ya ni ining, ni inceneng. Kin ceneng kong ni in sok itsɛn e ni in k aba tes, ni in tes banet e, ni in kaba tes mo ining e naton e. Iyↄng ↄng in da nye nↄng ba, in ↄↄk banet kong na bay a ko ngan na hywa.